Pues jue jë ku'utpyë adyun este at'suk apëkëpyëch jadunch yë jue jotyë nyaj nax, ma mebyëc, manytëch wa'atyë este cebolla nyaj kut'suk pos manytë ka'ak kyëxpë nyoj pojnë, jadunch je'e ka'ay.